Teya'a nana jani xhina ná nakuxhi kuello teixlo, yee yinenion nale na naya xhitakui, lujan ni x <hesitation> e c <hesitation> xhi yaxhi nonoi, yana janxhi yanilá lanta kuyii xhitilo ña'a, ña kua jonoi aña inka yaxhi kuyee yechó, nakuyii kurri nakuye choko, ye'e araña xhiñana tu ñax konoi ña inka yaxhii.